Hari Sabtu fai nek au mengasosiasikan sebagai waktu untuk diri sendiri. Au berpikir fai nek dianggap sebagai faik untuk bersenang-senang no beristirahat.